Rinus e huutinira gala ɗi maaji dow ɗate feere feere, arannde e ko huutinira gala ɗi ɗin, gam hamre, e ngawa nga huutinira gala nga habda e bandi nga, hara nga jalo nga, e nga huutinira nga kadi nga wasa, to nga tokkata, ko nga wasa nga raɓita ñamki, nga ñama nga haara.